komiði sæl og verið velkomin í

í þessum þætti ætlum við að rifja upp helstu fréttir vikunnar við fjöllum meðal annars um öfugt jóladagatal á Djúpavogi segjum frá konum í iðnnámi spáum

í jólaveðrið og heyrum í nokkrum krökkum sem leika í Kári er sextán ára og fékk verðlaunin fyrir framlag sitt sem upprennandi tónskáld og lagahöfundur verðlaunin eru veitt árlega til útgefenda

og tónlistarmanna meðal þeirra sem fá verðlaun í ár eru höfundar

og svo mætti lengi telja verðlaunin sem Kári fékk eru afhent upprennandi tónskáldi eða lagahöfundi til þess að hvetja hann til dáða í tónlistinni

aðventan er óvenju hátíðleg í Laugarnesskóla og allir morgnar byrja á tónlist stelpa í skólanum segir að það sé rosalega fallegt að koma í skólann þegar uppáhalds jólalögin hennar eru spiluð þannig er í desember á hverjum degi maður hlustar á falleg jólalög

uppáhalds lögin mín hver eru uppáhalds lögin

einu sinni söng

er tíu ára r l stein ég veit ekki

lýst bókinni í þremur lýsingarorðum já hún er

spennandi hvað er það besta við söguna hvað söguþráðurinn er skrítinn hvaða lærdóm má draga af þessari sögu maður á ekki að fá samviskubit yfir útliti

þetta bók í einhverri seríu já aftan á kvikmyndin hefnd skarð dverganna sá hlær best sem síðast hlær mig langar ekki að segja of mikið en það verður að minnsta kosti komist að því hver eða hvernig ósýnilegi strákurinn lítur út ég heiti Sölvi Þór og ég

bók að þínu mati fyrir sex til hundrað ára krakka getur þú lýst bókinni í þremur lýsingarorðum hún er fyndin frumleg og skemmtileg

það besta við söguna hún er svo fyndin að ég fór nokkrum sinnum í hláturskast hvaða lærdóm má draga af þessari sögu mér finnst ekkert allt sem sýnist passa við bókina er þetta bók í einhverri seríu nei þetta er ekki bók í seríu kom þér eitthvað á óvart já það sem kom mér á óvart er hvað nærbuxnaverksmiðjan er rosalega stór í bókinni en þið verðið að lesa bókina til þess að sjá fjölskylda á Djúpavogi ákvað að kaupa engin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

þetta er eiginlega eins og öfugt jóladagatal dagatalið er þannig að alladaga í desember þá losum dag er þrettánda

þá losum við okkur við þrettán hluti

eins og hlutunum sem ég nota minnst og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 stundum safnast upp hlutir sem eru ekki mikið notaðir og að losa sig við þá

við þurfum að spá í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

þá Frakkland eru Evrópumeistarar í handbolta kvenna í fyrsta sinn eftir spennandi úrslitaleik um helgina við Rússland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

smíðaði farartækið sem hann kallar kínversk vespa sem ég notaði sem

svo er grind smíðuð utan um það og rör valsað í hring afar vandasamt að stýra hjólinu sem getur náð allt að þrjátíu kílómetra hraða maður þarf að nota massa líkamans til að stýra því mikið meira þú getur ekki snúið

erfitt já og þökk sé veðrinu undanfarnar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 fyrsti kvenkyns rafvirkinn hér á landi sem útskrifast hjá konu kláraði nýlega svokallað sveinspróf iðngreinar eins og til dæmis smíðar eða rafvirkjun hafa lengi þótt

vera aðallega fyrir stráka en það er að breytast og konur sækja nú miklu meira í svoleiðis nám fjörutíu og níu taka sveinspróf í húsasmíði og þar af eru fimm stelpur mér finnst aðallega mikilvægt að fólk fái að gera eitthvað sem því finnst skemmtilegt ef engum körlum þætti gaman að gera ákveðinn hlut myndi ég ekki vilja neyða þá í það

fjörutíu og sjö nemar spreyttu sig nýverið á sveinsprófi í rafvirkjun rafeindavirkjun og þar af ein kona og hún er sú fyrsta sem lýkur prófi hjá kvenkyns rafvirkjameistara ég var

að ræða við eina sem er smiður hún er í

spyr hana hvað hvað gerir þú og hún alveg ég er smiður þá segir stelpan við hana nei þú krakkarnir á leikskólanum sælukoti í Reykjavík hafa undanfarið notið jólastunda í skólanum með

og söngvum söngurinn nú í vikunni var reyndar truflaður þegar óvæntur gestur barði að dyrum já já hvað var þegar jólasveinninn var mættur tók við jólaskemmtun með dansi í kringum jólatré og glaðningi það voru reyndar einhverjir sem fengu kartöflu í skóinn

mamma þín óþekk settu kartöflu í skóinn hennar já

stóra kartöflu í skóinn hennar margir tengja hreindýr við jólahátíðina og það eru fáir staðir þar sem eru fleiri hreindýr en í norðurhluta Rússlands margir íbúar nyrst í

Rússlandi stunda og þau eru lifibrauð margra á svæðinu það getur orðið mjög kalt svona norðarlega og víða kallast jörðin sífreri

það þiðnar ekki einu sinni á sumrin þá er gott að eiga mjög hlý föt eða vera með þykkan feld eins

hreindýrin þeir sem rækta hreindýr segja að jólasveinninn fái þessi reyndar ekki lánuð en það er aldrei að vita nema þetta séu heimaslóðir sjálfs

með rauða nefið Kertasníkir er sá jólasveinn sem þjóðin heldur mest upp á fjórða árið í röð samkvæmt

sem gerð var meðal Íslendinga var næstum einn af hverjum þremur þeirra sem áttu sér uppáhalds jólasvein sem valdi

Kertasníki stúfur kemur fast á hæla hans í öðru sæti Hurðaskellir er í þriðja sæti og hefur orðið svolítið vinsælli með árunum rúmlega einn af hverjum þremur sem svöruðu gerði ekki upp á milli sveinanna og átti ekki neinn uppáhalds hinir sveinarnir eru af einhverjum ástæðum ekki í jafnmiklu uppáhaldi jólasveinar sem kenndir eru við ílát eða áhöld til stærsta spurningin fyrir hver jól á Íslandi er auðvitað verða hvít eða rauð jól síðustu ár hefur verið svolítið heitt á landinu og mörg hitamet fallið en jólin hafa samt oftast verið hvít um mestallt land þegar veðurfræðingar spá fyrir um veðrið langt fram í tímann heitir það langtímaspá samkvæmt henni bendir til að næsti aðfangadagur verði frekar hlýr Veðurstofan segir að undanfarin ár hafi verið óvenju hlý en oftast snjóað á jólunum í það minnsta sums staðar á landinu

í fyrra var frekar gott veður en

úrkoma á landinu öllu bæði rigning og snjór desember var óvenju hlýr í byrjun en það snjóaði rétt fyrir jól það getur margt breyst á nokkrum dögum og það er aldrei að vita hvað helgin ber með í skauti sér um hver einustu jól er sýnd sérstök

það hefur verið gert alveg síðan sjónvarpið byrjaði fyrir fimmtíu og tveimur árum

við nokkra hressa krakka sem leika í þættinum í ár það sem er í

er að krakkarnir hafa tekið yfir RÚV og það vantar

við erum hetjurnar gaman að heyra hvað með ykkur

hvað ert þú í ég er kynnir í Landanum komiði sæl og er það skemmtilegt já svakalega við skiptum yfir á Ellen hæ

ég með Emil Birni Kárasyni hvað segir þú gott allt fínt hvað ert þú að gera í þetta er Hákon hann er álfur en þið sjáið

álfur beygðu þig niður beygðu

fyrir jól á tónlist það er

kórinn sem ætlar að syngja jólaköttinn eftir Ingibjörgu Þorbergs við þökkum fyrir okkur í kvöld gleðileg jól